Aru hioko'i oiraarei ato'atoehara oo'ore, bisio pita hoko- haarepe haia bo riirii'ua oiraarei oo'ore birth day. Birth day tooraaraa haearei ha rapoisiarei opa bogi, opa bogi'ua kai opa bogi'oro eitaroo. Oiraare ii'oo a bisio ekei, a bisio itokopapita bo riirii'ua a riiriiau oo'ore bisio sa agaraba o hura- haraaiu oo'ore birth day. Bo ipu'ua, ha iisioi iropai horiiraauba, a ukaarei itokopapita, a uka itokopapita ku'uku'u- haraaboro hioko'i oo'ore birth day bo hura'oo. Ha oiraarei oo'ore bo ipu'ua bisio pita riiriiraha, agaraba bii, sa agaraba bii'e- hara'aha heuaaboo ua aba'aeaa agaraba, usiro'o bii'e- haa'aari. Bobogi bo ai'o bo tabiri'oo, ha oirarei, a riiriiabohara roga'a sa aga, aga pategoiboo, kai sa bai huku'oe oo'ore birth day keiki, kai ei, haia ei tahiro'oo bo ipu'ua. Ha iisioi bo keke'uaarei, a riiriiha a bisio, aga bisio riirii- hareea roga'a bisio, bo aripu'oo haia bo taba a o hokopi'ebohara oo'ore bo tabari oiraarei oo'ore Rapoisi, bai Rapoisi'uu. Uu o iusuhe birth day, o hurapi'ehue oo'ore birth day bara'oro roo'ore bo ria, a oitaa kai eipi, eitaroo eitaroo ta oira'oro hurahua oo'ore birth day. A baikasibaa sa kastobuareha tahiro bato, roira apuhue roo'ore eitaroo ta oira'oro birth day a hura piteehua. Ro bato'e pitee, roira apu pitee oirau eitahi'oo boatoi oirau, oirau, oirau, oo'ore bari apu. Haia roo'ore huuhuu bo huu, bo suku'ubai oioo'itarei. Bisio iisio reetohua, a ekehuara oo'ore bo aripu oiraarei oo'ore Rapoisi, boorii Rapoisi'uu. Bisio uka paito'u a iisio aba'upa hukuhua roga'a oiraba tooraaraa raa reeto. bikiro hioko'i a uka harobohara oo'ore, a uka harobohara oo'ore kastobu oira'obi oiraarei eipa'oo. Bisio o rapaatohua oo'ore birth day oira harohue oo'ore birth day haia o harohue eipa'oo hori hiruro, bai oirau reesi pitee oo'ore bisio pita o hoko pi'ee- haahupee oo'ore oira o sua, o suari pitee oo'ore bisio pita huku'aha pirio bo irau aira'obi.